Une ndigendivawa, au ndihumine ukwilima ndivona ndilining'ala ndiwone ng'ala kabisa, ibidi ndikosye umoto, ndiote, <hesitation> ndiote. Ndingote pala ndipo ndilula kama ihoma jikwisa, ndindilula june ndikota umoto, ndingaune titi nditetemeka, <hesitation> ndiota umoto ndiheke ndibinde akatole isidonge, ndinywe endebela akule isidonge ndinywa, ndilolede umana kwangu kulindeti, jipange isura jiva jitimieno, <hesitation> jiva jitimieno isura, ndimaana nditetema, ulungu ulupange tuku lunatwilima lila sana ulu, ndiomaana wikala uwuvivu uwuna ukulima wulimwa, sabu utamilene nowilima. Ungeweseke wilima kilasiku ing'ali ijo nukajipate, <hesitation> magwa usove usove isivoko syako ukulima, inunge wirimilelo <hesitation> utama wiki wiba kwilima, lono jowilima ndeti uvu umana kwave ukwa. Ummana kuvutamile navo usivi, utama kinako vunonu, gala masoesi gakulima, <hesitation> masoesi gala gakulima, <hesitation> ungalimage uwona <hesitation> amamo gako kibea vunonu. Ndiomaana unakumana wuna kutama vunonu. Inungena wilima uwona wulekeleke lekeleke kuleke lumana, umana kulekela, <hesitation> maa ukitamila tu kwitamila tu, uweseke uwomba womba imbombo <hesitation> hapo lwiva lunonu nakumana uwona vikusovi ugwe, unatola kilikumba pavusiku ulutage <hesitation> uwona wukilutila sawa nisenga ijisovile ukulima, hilasiku jilima kilasiku upyo ukwingira mulikakala tu mukutola mula wuwona jilitoli iw- ijinu jijene, uwona jimile, ukata alino apa kukye ukubea kwilima. <hesitation> ukuleka jima kijingila kiki. Jikwima jijene jikuma ukuta usiku usiku kukye ukwilima.